Meditsiinimaskõ mõtõq om erinevit bakteriid ja mikroobõ kinniq hoitaq. Selle et ku inemine om haigõ, sis timä vällä hingatavah õhuh ummaq bakteriq seeh. Ja arstiq ei tahaq, et tuu johtunuq näütüses operatsioonisaalih.